एबे हामर केरे त उतुराक बहुते झारना हैने बडौ एबे जतुरा बडौ पहाडवा केरे बडौ झारना सभ । हसे मने मुइ जखनी भर्खे हलही ओथिया बाह्र कक्ष्या ओरोले हलही तखना मुइ चैं पोखरा हल्सु गेल्, पोखरामा मने बहुते नै झारना सभ बडौ, हसे ओहवा चैं <hesitation> मुइ हसे मोर भय्वा कहदेउन फुफुक बेटवा मिल्के हाली उहे झारनावामा जाइके सल्लाह कैले, हसे उ दिनवा चैं हमरा उहे लुगा फटा ,तौली सभ जम्मै लेले खोरेक तहिया नै हाली गेल ओहावा । हसे ओहावा जाके हसे हमरा कहदेउन मुइ त एबे पहिलोठी नै हलही उहावा खोरै । खोरैक खुनिया पनिया गहनी नै जुड हलौ हसे चोट फेरी गहनी लगै हलौ । एबे इ झारनाक बात सभ करतेक माहा इहे पोखराक झारनावा सभ याद एसौ मोर गहनी ।